Luŋ woo luŋ ne ka taa, luŋ woo luŋ ne i ka taa niŋ kodoo be n bulu tenboo miŋ na, n ka taa luumoo to n ŋa jamaa baa saŋ naŋ, diimili kontoo ŋa naa n ŋ a laandi niŋ n ŋa a laandi, wo tenboo wo tili dantaŋo kono i buka taa marisee to, wo i ka a taa suo kono jee le i ye tabiroo ke niŋ i ye i bandii, n ŋa kontoŋ